الرقم الاول ، صفر ، سبعة ، صفر ، خمسي ، ثاثي ، سبعة ، اثنين ، أربعة ويحد ، صفر ، خمسي ، ستي. الرقم الثاني ، صفر ، تسعة ، صفر ، سبعة ، أربعة ، ويحد ، ستة ، اثنين ، أربعة ، ثاثي ، اثنين ، خمسي